Duna aian gacian halde hei mundanga an bakalanga. Hei mund gana eke bakalania. Sota enge edidon, enge izirdon. Na tokturini bakaldon, enge lekha izirdon ikaldon. Tengan vazodanga. Duna aian gacian the hei mundam aian bengalor. Bengalor atite lekha izirdodin an kalatsa. Ngaute tunta tokturini an kalaha itan badate. Hei gacian bakatsu parlar, gosa parlar. Hei styling aian gors diturin, vazir turin. Haidrapata bakala. Gacian han enga tokturini enge edidona. Duna enge omdona, sota soncho, siti taran edidona, pokania. Hei kwey mundanga e omdontunen, e omdontin. Gazoda, gazolayan. A u bula, a u meitianyan. A u len bula, a omdontin. Katiangswey zawayan. Kanin bescha. Tadewen bezawa. Azir zawayan. Kan haflung ayan. Lawkal zawayan. Parlar ahondona. Ghavanetian ayan. Tata gahir kanin beakna. Digan beturini.